Apakah kemajuan teknologi yang kamu pikir meningkatkan. Mungkin Um luas kalau kita mau bincangkan tentang kemajuan teknologi ni. Mungkin kita boleh sebut tentang teknologi jalan raya, mungkin ya. Sebelum kita Um kemudahan jalan raya lah, fasiliti.

Bagi saya untuk Um menjaga minda yang sihat ini saya sentiasa Um melakukan Um senaman Um senaman tiga kali seminggu dan begitu juga untuk Um untuk untuk kita punya mi-minda yang sihat juga kita perlu sentiasa bercerita dengan orang perkara-perkara yang baik sentiasa Um mendengar ceramah Um itu cara pendekatan saya supaya minda kita sentiasa sihat dan sentiasa mengingat perkara-perkara yang baik yang positif Um jangan berfikiran yang negatif.

Um Nasihat saya bersabar tiada masalah untuk merindu keluarga kita di tempat yang jauh tapi kita kalau kita yang bekerja, bekerja betul-betul yang belajar, belajar betu-betul supaya kita dapat membantu keluarga bila kita sudah abis belajar atau pun bekerja nanti.

Ya ada-ada. Kalau Bisaya dia ada tarian tradisional dia, Um pakaian tradisional, tarian saya tidak pasti, muzik tradisional saya rasa dalam komuniti saya tu semua hampir sama lah, Bisaya, Dusun, Kadazan hampir samalah muzik tradisionalnya.

Kalau cabaran usahawan itu banyaklah Um kadang-kadang itu Um mempromosi tu durang punya Um perniagaan yang durang buat nilah kadang bukan semua orang mahir jadi Um saya rasa itulah antara cabaran durang.

Makanan yang menyihatkan ia makanan yang kurang lemak dan kurang manis.

Um Tekanan kalau dalam kerja ini biasanya lah Um diantara Um ketua pejabatlah Um itu, kadang-kadang ketua pejabat ini tidak mengetahui apa masalah kakitangan bawahannya lah dan hobi ialah Um bersiar-siar di waktu santai.

Untuk tempat suci bilik solat. Um Kalau ada masjid ada surau Um.

<noise> Haiwan terakhir yang saya nampak Um kalau di kampung saya tu Um tida da lah masih kekal itu haiwa-haiwan-haiwan tapi kadang-kadang ada lah tapi kalau yang terakhir tu langsung tu tiada tu Um mimang tiada lah setakat ini lah.

Bagaimana lebih tua mengajar untuk melibatkan diri. Um ini cara dia sama-sama ber-ber[Um] buat, yang tuanya pun boleh juga terlibat Um bersama-sama bersukan bersama anak-anak kemudian menganjurkan Um menganjurkan acara seperti sukan rakyat bersama keluarga bersukaneka dan sebagainya.

Menggunakan teknologi yang baru ketika ini satu kemudahan yang mempercapat membuat sesuatu proseslah Um itu yang pentingnya lah kadang ada kalanya teknologi yang terkini perkara-perkara yang lambat dibuat boleh dipercepatkan.

<noise> Setakat ini Um tumbuhan yang saya sudah tanam atau tuai ialah Um kacang bendi, Um lobak putih, kangkung, bayam, Um ubi dan lain-lain lagi, ya setakat inilah 4 bulan yang lepas ini dan sekarang ini menunggu ubi yang berisi lah nanti mungkin dalam bulan sembilan Um sepuluh, sebelas begitu barisi sudah tu.

"Um Dia pembayaran ini berubah ini Um ikut keadaan ini lah ini musim ini teknologi ini, sekarang ada sudah pembayaran ""online"", macam-macam cara membayar lah tapi kadang-kadang keselamatan itu perlu di [Um]titikberatkan juga lah, itu lah bah ini musim sekarang ini. "

Amalan-amalan atau pengajaran-pengajaran berbentuk nasihat masa Um dalam masa-masa Um daripada kita kecil sehingga dewasa menyebabkan Um perbuatan ini atau pun penerangan dan nasihat ini akan Um dia menjadi satu amalan kepada diri kita maka ia memban ia ia nya dapat membentuk hi-hidup kita.

Buat ketika ini saya sudah bersara dalam muzik lah, kan dulu saya boleh main gitar.

Bagaimana kamu perasaan kamu tentang berenang kenapa ko berenang ni adalah satu kemahiran hidup yang perlu kita sepatutnya ada pada setiap orang sebab Um satu ianya sesuatu yang baik dari segi kesihatan kalau kita berenang kita kita menggerakkan seluruh badan kita dan ini membuatkan jantung kita bekerja dengan lebih baik kemudian jika ada keperluan seperti banjir dan sebagainya kita mampu memabantu dan menyelamatkan diri kita jika kita lemas lah.

Kalau saya, saya lebih menyukai Um dua-dua saya suka, sukan berpasukan dan juga sukan individu, kalau sukan berpasukan ini dia membentuk individu tu untuk bekerjasama Um manakala sukan individu ni dia lebih kepada membentuk seseorang itu untuk jadi lebih berani.

Setiap ari lahir ini ah saya tidak tidak juga mengasi ingat pasal sudah tua bah juga tapi kadang - kadang itu anak - anak yang yang pigi kasi ingat ah dorang lah yang pigi bali kek kadang kadang ada juga kasi hadiah itu sajalah

Ada tempat suci yang istimewa untuk saya dan keluarga adalah Mekah-Mekah dan Madinah.

Ya saya seorang pemandu juga , pemandu kenderaan itu kereta ya, dengan juga motorsikal.

<noise> Kalau dari aspek kesihatan ni saya merisaukan tentang penyakit obesiti lah. Um Di Malaysia ni kita, makanan kita ni terlalu banyak yang tidak berkhasiat jadi saya risau bila adanya obesiti ni dia membuka kepada lebih banyak penyakit lah.

Um Kalau semasa kami kecil-kecil dulu kita gunakan[Um] mainan-mainan seperti susun susun bata mainan-mainan tradisional dan sekarang kalau ada kad ni permainan-permainan moden sekarang ni kita tidak begitu mahir.

Warna yang saya gemari dari-dari remaja sehingga sekarang ini warna ungu.

Orang yang menjaga orang yang mati adalah ahli keluarga terutamanya anak dan isteri cucu sakat lah yang ada di kalangan si mati.

Saya tu Um pigi tingu sana tempat-tempat yang orang bilang cantik-cantik yang orang selalu pigi tulah, kalau di Sabah di Kundasang itulah, Um sebabnya Um bolehlah tingu-tingu bawa-bawa keluarga kasih senang hati.

Bagi saya perkara yang ingin yang saya lakukan untuk kekal sihat ini saya sentiasa Um bersenam mengikut jadual yang saya tetapkan sekurang-kurangnya dalam seminggu tiga kali saya buat Um itu kemudian sentiasa solat dan sentiasa baca Quran dan sentiasa bercerita dengan kawan-kawan Um di mana saja berada.

Saya ni tiada spesifik pesta yang saya ideal semuanya ideal, apa saja jenis pesta.

Um Pihak sekolah dan ibu bapa saling membantu mendidik anak-anak dengan cara ibu bala melihat perkembangan anak-anak mereka Um mengawasi setiap Um memperhatikan setiap Um buku-buku anak-anak supaya mereka dapat Um apa mengulang kembali pembelajaran di sekolah Um oleh-oleh ibu bapa di rumah.

Um Kalau di negara saya kalau hospital kerajaan atau pun bagi mereka yang mempunyai penyakit yang perlukan pemerhatian secara ka berkala ni Doktor yang akan tentukan masa kita temujanji jadi ada akan dibuku kan buku rekod temujanji tu.

Perubahan iklim sebenarnya sangat baik Um tapi perubahan iklim yang mendadak akan menyebabkan bencana jadi itu yang kita tidak tidak suka lah itu yang kita tidak suka.

Um Ada becerita pasal masa zaman Um Jepun

Segi pekerjaan sebenarnya kita tidak memilih apa juga pe-pekerjaan yang panting kita bekerja berminat dan bertanggungjawab itu yang penting.

Um Tanam-tanaman itu bukan yang sudah Um pokok mangga sudah menghasilkan buah. <noise>

Kalau pakaian ini saya tidak berapa suka juga mamilih lah yang penting itu sesuai dengan Um sendiri dan Um majlis yang kalau ada yang kita mau pigi lah yang penting sadap mata mamandanglah.

Kalau rancangan TV saya minat paling minat rancangan sukan lah rancangan sukan selain daripada berita sukan lah saya tingu Um cerita-cerita semasa tu kemudian kalau perminan mimang saya suka Um sehingga kini mimang saya suka Um main takraw lah main takraw dan bola sepak dan juga badminton.

Radio tempatan Sabah FM.

"""I think"" kegembiraan yang paling besar dalam hidup saya bila saya menjuarai kejohanan Bola Sepak lah ""I think"" saya rasa itu la saya rasa pengalaman saya yang paling saya gembira. "

Kalau di apa dalam budaya kami ubat-ubatan itu yang paling kerap itu Um orang suka berurutlah, Um minum-minum itu air-air masaklah Um yang tidak memudaratkan kesihatanlah Um untuk sambuh.

Memudahkan untuk kita tid untuk kita dan tidak memerlukan wang tidak memerlukan wang tunai yang banyak.

Pesta atau perayaan ideal saya Um i think Pesta Rumbia lah atau pun Adau Janang Gayuh, Adau Janang tiada sudah sekarang.

Um Di negara <noise> tempat saya segi perniagaan ini tidak juga dikatakan senang atau pun atau pun susah kerna negara kami ni perniagaan amat digalakkan lah, tempat-tempat berniaga pun memang tersedia

<noise> Yang ini saya sudah cerita tadi Um cari-cari dulu bahan-bahan di-di pasar atau pun di tapak tamu Um kalau sudah langkap bahan-bahan barulah kita bawa di rumah dan ikutlah masakan dengan men-menu atau pun cara dia memasak itu Um. Kita sediakan bawang, sediakan apa-apalah yang sesuai, barulah kita masak Um macam tu.

Kalau acara atau perayaan tempatan ini yang dihadiri oleh keluarga ni banyak Um banyak kalau di kampung banyak lah itu aktiviti-aktiviti perayaan ni mcm sekarang banyak perayaan menyambut hari kemerdekaan dan hari Malaysia tu Um jadi selalu keluarga pigi juga lah Um.

Tidak begitu mengenali nama artis tetapi lebih kepada penyanyi penyanyi yang boleh menyanyikan lagu-lagu tempatan.

Kalau pemuzik atau penulis lagu kegemaran saya ialah M Nasir M Nasir saya lebih gemar mendengar lagu-lagu M Nasir. <noise>

Ini senaman berlari-lari tu ja lah ataupun senaman jogging.

"Um Dokumen untuk pergerakan ke luar negara memang lah menggunakan ""Passport"""

Ya, bagi saya memang saya gunakan bajet yang sesuai lah bukan juga ketat tapi sesuailah mengikut Um kita punya perancangan lah untuk Um setiap bulan itu jadi kita sesuai lah apa yang kita mau beli Um kita bajet sesuaikan untuk bajet bulan ini kita sesuaikan dengan bajet bulan lepas.

Anak-anak sendiri, anak-anak kandung sendiri atau mereka yang perempuan mengupah seseorang untuk Um apa menjalankan tanggungjawab ni.

Kebanyakkan guru, mentor atau saudara membantu kehidupan saya melalui nasihat lah, nasihat yang berguna dan nasihat yang boleh diterima.

Um Biasanya Um kita Um rehat secukupnya lah Um dan Um bepikir yang positip-positip saja orang bilang sekarang ini jangan Um suka Um pikir-pikir itu yang benda-benda yang tida bagus lah Um itu lah satu cara dia.

Perkhidmatan awam di antara yang penting ialah pendidikan Um jabatan jabatan air Um agensi Um perkhidmatan elektrik.

Sentiasa bertenang, berhati-hati Um bersabar Um jangan telampau Um menjadikan kepikiran.

Um Pinjaman kecil boleh membantu ekonomi lah untuk menambah modal lah biasanya setiap kali kita seorang wanita tu mau berniaga dia memerlukan modal jadi sikit sebanyak jika ada pinjaman kecil ia boleh menjadi modal asas lah untuk dia berniaga sesuatu yang sangat penting dan mungkin juga boleh digunakan untuk ah menambah barang atau pun menambah fasiliti perniagaan

"Buat masa sekarang ni Um teknologi yang Um merisaukan saya ialah berkaitan dengan Um ni data ni contohnya ""handphone"" data ""handphone"" Um sebab kalau ini lah peluang untuk ""scammer-scammer"" akan buat masuk sini sebab kalau kita punya data sudah terlepas di tangan dorang jadi itu yang saya akan rasa risau Um. "

Kebanyakan saya melihat jenis tumbuhan-tumbuhan yang <noise> berbunga dan berdaun lah Um seperti kalau di kampung tu tumbuh-tumbuhan seperti pokok-pokok kelapa pokok-pokok tua Um bunga-bunga cempaka begitu bunga raya.

Ada IC dan ada pasport.

Kalau dalam kerja ni kalau saya Um tulah kalau buat Um sesuatu tu Um saya mau kasi siap cepatlah tida mau tangguh-tangguh sabab itu kalau lambat nanti datang lagi kerja lain, jadi kerja tu makin banyak Um di situ kita Um bikin kita bagi tekanan karaja lah.

Um Di negara saya pengisytiharaan bagi orang-orang perlu ditolong untuk masalah di luar negara lah yang ingin minta perlindungan.

<noise> "Boleh dikatakan ya, ada bantuan Um untuk bantuan kepada rakyat seperti ""STI""-sum-STR sumbangan tunai rahmah."

Melakukan senaman ringan akan makan makanan yang makan makanan yang serba berkhasiat, tidur dengan sihat mengelakkan Um mengelakkan Um beban fikir yang telampau berat.

Um Mata Pelajaran kegemaran di sekolah mengapa oh mata pelajaran sejarah lah sebab sejarah ni merekodkan fakta dan kejadian silam yang boleh kita jadikan panduan iya jadikan panduan dimasa akan datang supaya tidak mengulangi apa yang sudah berlaku di masa silam.

Keadaan awan di tempat saya mengikut Um keadaan cuaca lah keadaan cuaca kalau cuaca dia Um musim hujan dia akan gelap mendung tapi kalau cuaca tarik panas terik dia akan terang benderang lah kita tingu keadaan lah tapi biasanya sini tingu keadaan itu lah kalau di tempat saya.

Kalau soal bintang-bintang ini saya pun Um kurang arif Um sabab sudah berpuluh-puluh taun suda tua tua ni Um tidak lagi ingat itu nama bintang-bintang itu jadi Um itu memang saya tidak berapa faham la berapa ingat.

Ya ada Um contohnya bahasa KadazanDusun Um mengikut keadaan komuniti setempat.

Saya menyukai mata pelajaran seperti sejarah ataupun matematik kalau sejarah saya suka mengetahu asalnya contohnya cerita dahulu asal pembentukan kerajaan asal pemebentukan negara kalau math ni dia saya suka soalan yang menguji otak yang yang mana saya rasa ianya berguna lah untuk kehidupan.

Um ini tidak tentu Um ikut ikut Um keadaan ikut keperluan Um kalau ada keperluan tu berada di dalam rumah makan di dalam rumah lah kalau tidak di luar rumah jadi ini sebenarnya tiada pilihan[Um] ikut ikut kalau saya tu ikut keadaan saja tu.

Um Mengenai dengan sejarah keluarga ni memang tidak seberapa ditegak-ditekankan lah kecuali ibu bapa becerita-apa biografi mereka ketika dorang masih muda dewasa lah.

"Sentiasa-sentiasa bersabar, Um doakan Um boleh dengan kemahiran canggih teknologi, kita Um sentiasa bertelefon menggunakan Um ""video call"""

<noise> Kena berhati-hati lah sebab kawasan yang berair ni air dalam ni kita pun ti-tiada anu sukar untuk duga apa yang berada dibawah tu jadi kena berhati-hatilah jika melawat ke tempat-tempat tersebut.

Ini perbankan dalam talian ini bukan tidak bagus bagus juga tapi kadang-kadang dia punya sistem itu perlu kawal lah secara katat sabab Um banyak pula sekarang ini dangar ini duit tiba-tiba duit orang hilang di bank kasian juga kan.

Saya ni mimang bukan juga ahli sukanlah tetapi saya minat sukan seperti Um bola sepak, badminton dan kalau bahagian padang atau pun balapan lah.

Kalau pasukan berpasukan Um sa-satu aktiviti itu kita boleh lakukan beramai-ramai Um bersama Um dengan lebih mudah contohnya kalau Um nak Um menjaringkan bola kalau kita tidak mampu menjaringkan kita pula orang lain untuk menjaringkan bola ber-berganding bergantung bergantung kepada individu kita lakukan nya sendiri.

Kalau Um melalui pendangaran lah saya seorang yang banyak bergaul dengan masyarakat jadi melalui Um pergaulan itulah saya belajar bahasa yang saya pertuturkan.

Ini perubahan iklim ini kita tidak buli buat apa-apa bah ni Um ini Um tidak buli dikawal oleh manusia ini ini orang bilang Um kuasa Allah kuasa Tuhan yang maha Esa jadi kita ikut saja lah disamping kita berhati-hati lah.

<noise> Bagi saya jenis perkhidmatan awam yang paling penting di yang perlu ada disetiap komuniti tu satunya satu perkhidmatan Um bomba lah bomba Um perlu ada di setiap satu kawasan itu contohnya di kawasan saya kan dia ada meliputi beberapa buah kampung yang dalam dalam lima belas kampung begitu jadi sekurang kurangnya ada satu perkhidmatan bomba begitu dan keduanya Um ini bahagian ambulans ni kereta ambulan Um mesti ada Um ini tujuanya membantu sekirannya berlaku Um apa-apa Um orang-orang sakit orang yang belum mau bersalin ka apa jadi dia mudah untuk di-di cari itu kereta bomba begitu juga dengan kereta bomba tadi tadi sentiasa kita ada sedia di sana.

Saya suka pakaian-pakaian yang Um jersey.

Cuaca sekarang ni tidak menentu dan tempat saya sekarang ini kadang-kadang Um hujan sebelah pagi dan hu-hujan ni di-di sebelah patang. Sekarang ini musim kuat hujan.

Makanan-makanan yang berkhasiat tu makanan-makanan yang kurang berlemak, Um kurang manis, Um contohnya Um sayur-sayuran, Um buah-buahan tempatan yang <noise> mempunyai nilai kalori yang baik untuk badan kita.

<noise> Um Tentang Um makanan ini Um banyak yang boleh memudaratkan, yang berkhasiat tu pun banyak tapi tulah pandai-pandai kita saja tingulah, kita pikir-pikirlah kalau rasanya tidak buleh maka kita jangan makanlah, itu saja cara dia tu kalau saya

Warna pakaian yang saya gemari atau pun suka ialah warna ungu.

Ini kalau kita becakap tentang Um melawat di tempat di-di mana yang ada lautan, tasik atau sungai ni memang Um amat baguslah Um untuk kita Um menyihatkan kita punya minda, pemandangan dia, suasana dia Um tu, jadi dalam satu bulan tu kalau ada ruang Um bagilah Um tingu-tingu di pantai ka begitu atau pun sungai-sungai dakat sama tasik.

Mungkin ada dialog di antara ibubapa dan guru yang boleh diadakan bagi dalam membentuk prestasi anak-anak kita.

Ini kalau saya ini pinjaman untuk Um wanita berniaga ini, jangan kasi durang duit lah nanti kalau kasi duit takut durang kasi bali itu amas Um. Kasi durang Um durang bilang material lah Um material. Kalau barang runcit, barang runcit. Kasi durang berbantuk barang lah supaya durang tidak boleh Um pakai itu duit tidak betul.

Perjalanan jauh bergantung kepada Um arah tujuan Um kalau saja-saja berjalan Um tidak begitu men tidak begitu menyeronokkan tidak begitu suka berjalan Um kecuali memang Um memang ada tujuan.

Pista atau perayaan yang ideal bagi saya ialah pista sambutan Hari Raya lah. Pista Hari Raya. Um seluruh komuniti di mana-mana pun akan kunjung-mengunjungi di antara satu sama lain.

Um Koperasi jenis kopera ini sesuai untuk di-di-diikuti oleh oleh masyarakat oleh komuniti dan Um hasilnya boleh dinikmati bersama.

Dalam perkara ini <noise> mengenai keistimewaan untuk keluarga ini pada umumnya Um memanglah tempat kita tinggal itu sentiasanya bersih Um dan sesuai untuk didiami.

Um Tidak juga senang, Um tidak juga senang Um tapi sekarang ini syukur jugalah kalau mau ambil lesen itu mudah jugalah kalau dulu dia suruh bawa salinan geran tanah, pigi JKR, pigi bomba jadi susahlah tapi sekarang ini saya tingu macam senang sudahlah Um cuma pikir modal saja lah untuk bikin berniaga.

Penghijraan sikap penghijraan tempat penghijraan sikap maksudnya berubah sikap yang tidak baik ke lebih baik daripada satu tempat yang kurang baik kurang baik kita pigi ke tempat yang lebih baik.

Ya saya memang memandu setiap hari untuk saya bergerak ke mana-mana saja saya pergi contohnya saya pergi besukan pegi membeli belah di mana saja Um pusat perniagaan sentiasa Um boleh dikatakan setiap hari lah menggunakan kendaraan.

Kalau saya saya harap saya boleh mengadakan tek[Um] kenderaan terbang penggunaan teknologi moden Um sebab Um di jalan raya sekarang kenderaan telampau banyak dan pergerakan Um kenderaan di jalan raya semakin semakin perlahan.

Um buli juga tapi kadang-kadang Um kalau telampau dengan hobi baru ni susah juga Um susah juga jadi sekarang ini Um jangan telampau Um banyak buang masa lah sekarang ini bukan masa untuk mau buang masa Um perhatian ke depan nya.

Um Kepada ke-kesanan Um sistem sokongan sosial ni memang amat menggalakkan lah, memang telah disediakan oleh kerajaan Um dalam perkhidmatan yang boleh dikatakan baik lah.

Saya suka mata pelajaran sejarah oleh kerana saya bol saya boleh bermain saya boleh mengetahui cerita sejarah cerita lama yang lampau yang saya tidak yang saya tidak wujud pada masa itu.

"Buku atau cerita kanak-kanak tempatan yang paling popular ialah berkaitan dengan katun katun lah <laughs> katun katun <laughs> ini yang paling popular lah saya tengok saya punya cucu-cucu paling suka tingu tu kalau di TV TV tu atau di mana mana saja ""handphone"" kah."

Mengenai dengan bajet keluarga ini tidak juga dikatakan terlalu ketat tapi tidak juga dikatakan berleluasa sederhana sahaja lah.

Um Dokumen yang kamu perlukan untuk bergerak dalam negera kamu Um IC lah, mesti ada IC. Untuk kita ber-bergerak dari satu tempat ke satu tempat kita mesti ada IC. Maksudnya pengenalan diri kalau keluar negara Um orang Sabah kalau keluar memang mesti ada pasport lah, pasport Malaysia biasanya untuk masuk ke semenanjung tidak perlu pasport tapi masuk ke Sarawak perlu pasport lepas tu keluar negara memang perlukan pasport.